امریکی چِھ پننہٕ آزٲدی تہٕ آزٲدی پننین شرطن پیٹھ پننہٕ پانٹھ زندگی گزارنک فیصلن ہنٛد لحاظ سۭتۍ اہمیت دیوان۔ آزٲدی، مساوات، انفرادیت، محنت، تہٕ جدت ہِش اہم اقدار چِھ امریکی زندگی ہنٛز کلید ۔